هسألو علي سنو-بيدرس ايه-او بيشتغل أيه-ساكن فين ممكن نكون قريبين من بعض واحنا منعرفش- مين <hesitation> صحابو ممكن اب-قي عارفه صحابو-هلقي اعجابو بطريقه لبسو-ممكن اسألو لو نشارك بقيت الحفله سوا ونبقي مع بعض بقيت اليوم